Vao mieritreritra ny loko maitso aho dia ny zavaboary ny ao an-tsaiko voaloha. Ny natiora manodidina antsika olombelona, ny hazo, ny ala.